<hesitation> Kolontsaigna Royaume-Uni akagny ndraiky ai, <hesitation> agnisany le tegna mampiavaka zareo zao ai, zareo le mbôlaa mampiasa monarchie ami resaka fitondrana zegny oe mbôla oentina mpanjaka, de <hesitation> fagnampinizegny koao teny ofisialinjare akagny ai <hesitation> teny anglais, de <hesitation> magnaraka zagny koa zay magnana agnarana marobe zao izy ôhatra oe afaka antsovi <hesitation> gny oe Angleterre a na koa oe Royaume-Uni zay.